أنا بطبيعة الواحد ما يحضر ليش عرسي لكن فرح متاعي نحب أي واحد المذبية عندك فرحة الأفراد العائلة الكل والجيران والأصحاب ينزلون يشيركوني فيه بينما جنازتي وانا وين مش نعرف كونهم جاوة لما جاوش فيك الوقت.